Maq juu mõlõmbat, nii tsäid kui ka kohvi, aga olõnõs väega pääväst ja tujost ja meeleolust, et kumba ma tuul hetkel juvvaq taha.